Guya akana ka sagalen dib yedeni nyatan tok chai tuninenii sagale ak wunniatii yani ak mkateafa, chapatifa, tadibin okokani guya agar hofetinen tambi hin nyata workinen hindabeta mahogonen hindabeta diram chaiyan qabeta amotu sagale dib yette yani guya atin lilla busy jirt nyate quft sagale akasi sun chapatia, okokani, chaiya sagale akan tana wo atin dib yette sagale strongi akasi nyat guya kanke akdansa olta.